Omubiri owanganza erikolha wowerihuka. Erihuka eribya inangana hukira omwasyahuteri esya huteri esinene sinene. Kundi ibwa erihuka bukabya iwukithoka erihuka obuli kyalya kyosi ekyosi wukabya wukathatsuka eribigha wukabya wabiribigha iwabya wanginatha thoka erihukira omwasyahuteri esinene sinene. Neryu omubiri oyo nganzirewu habweribya kuli esyasente sinene kundi ibwa ngowambu baka tsukira okwamithwalhu makumi athanu erilholya eyiwulhu. NOmubiri oyo nganzirewu kutsibu kandi niwonganza ingakolha kandi ingasyakolhawu paka ahangisya lhuhira